Maromaro <shushes> zany ñy karazany dite mety hitatsika: -Misy ñy dite mainty, ao koa ñy dite manga, misy koa zanyy ñy dite foty, misy ñ karazana dite zany karazany dite hitatsika añy ho añyy dite masala, misy koa ñ'atao hoe dite ravim-boafotsy, misy ñy dite sitoronely.